عدم حضور حفل زفافي هيكون <hesitation> شعور مؤلم فعلا ، هيفرق معايا أعتقد لكن مش لهذه الدرجة ، لكن عدم حضور جنازتي ده هيكون أشد تأثير على أحبائي مش عليا أنا لإن هما اللي هيتأثرو بالغياب ده